يبدي انو هو يرتب المكانات الصغيرة يوميا سواء داخل بيته ،داخل مكان عمله، داخا اشياء تخصه، هذا الشي راح يساعده على انو هو يكون منتظم اي- بطريقة ايجابية يوميا، و يحدد اي- مكان ثابت لكل شي حت و ايضا يتخلص من كل الأشياء الغير ضرورية، و يستخدم اييي- قوائم ايي- للمهام حتى يحدد اولوياته و ينضمهم و ايضا يخصص.